स्वतंत्रता से मोके भगत सिंह के याद आयेल। जो हमन के स्वतंत्रता दिलाये खातिर लढ़े रहिस। स्वतंत्रता से स्वतंत्रता दिवस भी याद आथे।